A ie da samy managne hitavany an'azy monko e fandrahoa sakafo io, misy izy hoaniny manta igny magnano e lasary anao da izy mantamanta misimisy makirakiragny igny e sara amin'azy, igny ahenoagny sara gne sirony, avy teo misy izy masaky handrahoagny sara akoa mahandro henan'aomby da aniny masaky sara izy amin'izay afaka s- afaky gne raha mamparary amin'azy io manko malaza mamparary henan'aomby io.